komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá þegar fólk minntist leikara sem lék loðinn í

Söru Bjarkar kíktum á fyrstu æfingu

fyrir Eurovision og sáum frá úrslitum skólahreysti ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst enginn karlmaður hefur sinnt

og það eru næstum tvö hundruð og fimmtíu ár síðan karlmaður lærði ljósmóðurfræði á Íslandi ljósmæðrafélag Íslands fagnar um þessar mundir hundrað ára afmæli í tilefni af því var haldin ljósmæðra í Hörpu þar komu saman um sjö hundruð gestir frá tuttugu og sjö löndum flestir gestanna voru konur en ekki alveg allir er frá Noregi og hann var fyrsti karlmaðurinn sem lærði ljósmóðurfræði í Noregi fyrir fjörutíu og tveimur árum hann segist hafa fundið fyrir fordómum í vinnunni vegna þess hann var karlmaður ljósmóðir var valið fallegasta íslenska orðið árið tvö þúsund og fjórtán Jan segir að það þurfi ekki að breyta starfsheitinu þótt karlar sinni starfinu og hann sé stoltur af því að vera kallaður ljósmóðir sem lék loðin eða Chewbacca í fyrstu

var mjög hávaxinn hann var tveir metrar og átján sentímetrar á hæð

fyrir að vera maðurinn á loðin nánasta samstarfsmann Hans

loðna í öllum þremur upprunalegu

og

árið tvö þúsund og fimmtán lagði sitt af mörkum til góðgerðarmála hann stofnaði Peter Mayhew stofnunina sem hefur aðstoðað fjölskyldur í vanda síðasta verkefni hans var að koma fátækum fjölskyldum í Venesúela til minningarathöfn verður í Los Angeles í desember fyrir aðdáendur leikarans en fjölskylda hans og vinir ætla að minnast hans í lok júní í í vikunni hófust athafnir í Japan í tilefni þess að

keisari landsins afsalar sér tign hann hefur verið keisari Japans í þrjátíu

ár

af föður sínum árið nítján hundruð áttatíu og níu faðir hans var keisari í meira en sextíu ár tilkynnti fyrir þremur árum að hann vildi láta af störfum af því að hann væri orðinn gamall og ekki við góða heilsu hann vill að sonur hans taki við yrði að vera keisari til

æviloka en fyrir tveimur árum náðist samkomulag um að breyta lögum til að þetta yrði hægt keisarinn tók þátt ýmsum hátíðahöldum í síðustu viku áður en sonur hans

mataræði er mjög mikið í umræðunni þessa dagana en sífellt fleiri veitingastaðir eru farnir að bjóða upp á valmöguleika og

lífstíll er orðinn mjög áberandi hjá Íslendingum frá áramótum hefur innflutningur á blómkáli aukist mikið í mjög einfölduðu máli snýst þetta um að borða minna af kolvetnum þau er að finna í sykri og kornvörum eins og brauði kexi og pasta og

í mörgum ávöxtum í staðinn er borðað meira af fitu og prótíni þá skiptir líkaminn úr því að nota kolvetni sem orkugjafa yfir í að nota fitu sem orkugjafa heitið

er tilkomið vegna þess að þegar líkaminn fær ekki kolvetni fer lifrin að framleiða svokallaða

sem fæst úr kolvetnunum en það eru ekki öll kolvetni vond og það er lykilatriði að borða fjölbreyttan og góðan mat alveg eins og með aðrar er öruggast að fá ráð hjá sérfræðingum áður en haldið er af stað íslenski Eurovision hópurinn liðsmenn

og starfsfólk RÚV lagði af stað í ferðalag eldsnemma síðasta föstudag til tel Aviv í Ísrael þar sem Eurovision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

já mér fannst leikmyndin koma mjög vel út og sviðið bara já ég óttaðist að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 fyrsta æfing hatara á sviðinu í höllinni í tel Aviv í Ísrael var um helgina og fyrsti blaðamannafundurinn var haldinn eftir hana margir blaðamenn voru á staðnum

mikill áhugi á atriðinu svo var blaðamannafundur þar sem við fengum mikið af mjög góðum spurningum

að reyna að ritskoða okkur en við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 við reyndum að koma okkar málum á dagskrá og töluðum um að það væri æskilegt ef hernámið yrði stöðvað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

um helgina næst síðasta umferð deildarinnar fór fram á sunnudag en fyrir hana var með sjö stiga forskot á dugði sigur til að tryggja sér titilinn þegar liðið mætti á útivelli pia skoraði eina mark leiksins þegar fjörutíu og tvær mínútur voru búnar liðið er á toppi deildarinnar með fimmtíu og sex stig eftir tuttugu og einn leik en Bayern er í öðru sæti með fjörutíu og níu stig eftir tuttugu leiki leikmenn tóku svo við bikarnum í leikslok Sara Björk er á sínu þriðja tímabili með Wolfsburg en liðið hefur unnið bæði þýska meistaratitilinn og þýska bikarinn öll þrjú árin

Íslands hefur óskað eftir því að íslensk lopapeysa verði verndað heiti meðal þeirra hluta sem búnir eru til hér á landi sambandið segir að það sé ekki gott að verið sé að framleiða og flytja inn eftirlíkingar

það eru ekki til lög hér á landi um upprunamerkingu vara en tilgangur umsóknarinnar er að passa að allir viti að það sé að kaupa rétta vöru íslensk lopapeysa er séríslensk og það koma margir að því að búa hana til munstur

byggt á íslenskri aldagamalli hefð og oft innblásið af formum úr náttúrunni ullin sem er notuð í handprjónaðar íslenskar lopapeysur er af íslenskum kindum eftirspurn eftir íslenskum lopapeysum hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum til dæmis meðal erlendra ferðamanna sem vilja næla sér í peysu

eignaðist son í gær Bretar hafa margir beðið komu barnsins mjög spenntir sumir hafa meira að segja veðjað um hvaða dag barnið myndi fæðast og hvort það yrði strákur eða stelpa Harry prins segir að þau hjón séu afskaplega ánægð og að allt hafi gengið mjög vel hann þakkaði fólki fyrir stuðning og hlýhug Elísabet drottning og litli strákurinn er sá sjöundi í röðinni til að erfa krúnuna fjölmargir minnast Ingibjargar Þorbergs söngkonu og lagahöfundar sem lést á þriðjudaginn Ingibjörg var brautryðjandi í því að semja lög og texta á Íslandi og samdi mikið af tónlist fyrir börn hún var til dæmis fyrst allra íslenskra kvenna til að syngja eigið lag inn á plötu Ingibjörg Þorbergs samdi sitt fyrsta lag þegar hún var níu ára hún lærði á gítar orgel og píanó var fyrst Íslendinga til að ljúka einleikaraprófi á klarinett og lauk fyrst kvenna prófi á blásturshljóðfæri eftir Ingibjörgu liggja mörg þekkt lög til dæmis við Aravísur Stefáns Jónssonar á meðal þekktustu laga hennar er lagið Hin fyrstu jól við kvæði

það var fyrsta íslenska jólalagið fyrir utan sálma sem kom út á plötu stærstan hluta ævi sinnar vann Ingibjörg á Ríkisútvarpinu og stýrði ýmsum

þáttum og samdi útvarpsleikrit Ingibjörg var valin heiðursfélagi Félags tónskálda og textahöfunda árið nítján hundruð níutíu og sex og hlaut heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna árið tvö þúsund og þrjú

sem er eyja rétt fyrir utan Reykjavík eru mikilvæg varplönd ýmissa fuglategunda hún var friðlýst nú fyrir stuttu er norðaustur af Seltjarnarnesi friðlýsta svæðið er þó mun stærra því að það nær út fyrir eyna og niður á hafsbotn friðlýsing þýðir að eitthvað sem þarf að passa sérstaklega upp á nýtur verndar til dæmis fornleifar hús eða landsvæði Reykjavíkurborg á

ákveðið að borgin myndi hafa umsjón með eynni í

verpa margir sjófuglar eins og

auk lundans sem er langalgengastur lundinn er skilgreindur sem fuglategund í bráðri hættu á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands lundinn er í kröppum dansi og það eru ýmsar ástæður fyrir því meðal annars breytingar á fæðu sem má að öllum líkindum rekja til loftslagsbreytinga það

eru gríðarlega miklar breytingar að verða í hafinu í kringum landið sem hefur áhrif á ekki síst sjófuglastofnana

að við grípum til aðgerða til varnar þeim eins og hægt er umhverfisráðuneytið vill friðlýsa fleira á næstunni meðal annars svæði sem eru undir álagi vegna fjölda ferðamanna tilkynnti fyrir skömmu að fjögur þúsund og fimm hundruð ára gamall grafreitur hefði fundist nærri píramídunum í

meðal þeirra sem þar eru grafnir er einn af þjónum

sem lét reisa einn af píramídunum þremur sem enn standa í

skiptist í marga hluta og þar er að finna ýmis grafhýsi hið elsta er

frá því um tvö þúsund og fimm hundruð árum fyrir okkar tímatal þar eru kistur og styttur sem hafa verið málaðar með myndum af

og mönnum sem þýðir yfirmaður hins mikla ríkis hann þjónaði

píramídunum þremur sem standa í

Lindaskóli úr Kópavogi sigraði í Skólahreysti tvö þúsund og nítján í æsispennandi úrslitakeppni í Laugardalshöll í gærkvöldi það munaði bara einu stigi á

fyrsta og öðru sæti salurinn var troðfullur af spenntum áhorfendum sem hvöttu sinn skóla til dáða tólf hraustustu skólar landsins mættust á úrslitakvöldinu keppt var í tíu undanriðlum um allt land og einn skóli komst upp úr hverjum riðli svo var þeim tveimur stigahæstu skólum sem ekki komust í úrslit bætt við

Heiðarskóli og Holtaskóli hafa verið afar sigursælir undanfarin ár og báðir skólarnir komust í úrslit að þessu sinni það var svo Lindaskóli sem bar sigur úr bítum með fimmtíu og sex stig en Holtaskóli var rétt á eftir í öðru sæti með fimmtíu og fimm stig Heiðarskóli varð í þriðja sæti með fimmtíu og þrjú stig skólahreysti hefur verið haldin undanfarin fjórtán ár og frá upphafi hafa keppendur meðal annars tekið þrjátíu og fimm þúsund og hangið í tvö hundruð og tíu þúsund mínútur það eru þrjú hundruð og fimmtíu klukkutímar athafnir mannsins ógna náttúrunni og lífinu á jörðinni og rúmlega milljón tegundir dýra og jurta eru í útrýmingarhættu þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem gerð var af alþjóðastofnun um líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi sem nefnist IPBES og tilheyrir Sameinuðu þjóðunum maðurinn og mikil þörf hans fyrir mat og orku veldur miklu álagi á vistkerfi jarðar og það hefur aldrei verið meira en nú bæði við um í lofti á landi og á hafi það eru líka mjög margt fólk á jörðinni frá nítján hundruð og sjötíu hefur mannfjöldinn á jörðinni tvöfaldast það er

fjórum milljörðum í rúmlega átta milljarða bara á fimmtíu árum samkvæmt skýrslunni þarf grípa þarf í taumana strax til að koma í veg fyrir að verstu spár rætist það geta allir lagt sitt af mörkum til að fara vel með umhverfið til dæmis kaupa minna af óþarfa hlutum og

hjóla eða ganga og svo er líka gagnlegt að ræða svona mál betur við aðra í fjölskyldunni og við vini sína japönsku fyrirtæki hefur tekist að líkja eftir og er vonast til þess að hægt sé að nota það til þess að búa til föt og ýmislegt annað á umhverfisvænni hátt margar tegundir köngulóa spinna vef úr léttu og teygjanlegu en mjög sterku efni kóngulóarvefur sem væri bara eins sentímetra

þykkur gæti stoppað stóra farþegaþotu ef hann væri nægilega stór fyrirtækið

tók þátt í verkefni á vegum japönsku ríkisstjórnarinnar og þróaði leið til þess að búa til efnið vísindamenn rannsökuðu ýmsar tegundir

þeir einangruðu prótín úr vefnum og notuðu það til að líkja eftir honum

ætlar að setja á markað

úr þessu nýja en segir að það væri mögulega hægt að nota það í ýmislegt annað til dæmis í bíla sem þurfa að vera léttir og sterkir en líka í hárkollur sem þurfa að vera mjúkar fyrirtækið segir að efnið sé umhverfisvænt og að það sé ekki framleitt úr olíu það á enn eftir að þróa það og gera það enn sterkara þá er komið að krakka

er uppáhaldsbókin mín pabbi prófessor eftir Gunnar Helgason geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já skemmtileg sniðug og fyndin um hvað er bókin um Stellu tíu ára gamla stelpu og hún er dálítið í veseni um jólin því pabbi hennar er verkstjóri og mamma þurfti að fara um jólin og svo er hún líka um

ástarmál afhverju er þetta uppáhaldsbókin þín útaf því að þetta er bara svo uppátækjasöm bók ertu búinn að lesa hana oft einu sinni eða tvisvar ég má eiginlega ekki lesa

á höfuðborgarsvæðinu tóku góðu veðri um helgina fagnandi þótt það hafi ekki verið neinn

ströndin í Nauthólsvík fylltist af fólki og einhverjir skelltu sér meira að segja í sjóinn það var líka líf og fjör á kaffihúsunum bæjarins og menn ásamt hundum og öndum spókuðu sig í vorblíðunni

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar